Duniya wawan heɓa jonɗe jam amma lallai seto himɓe tokki laaɓiji ɗuɗɗi ɓana munya munyi nɗiral himɓe munyi nɗira nɗen nɗen himɓe tokka ɗiiɗaaɗi to nonnon tokkama ni himɓe wawan jooɗa jam